Lola, aster, gerbera, morikold, petuniya, orxideya, jasmin, kalina, jirafa, perbenal, <hesitation> hosta, lavanda, ro'zmeri, lola, liliya, orxideya, suv liliyasi, kaktus, gipsofilya, gartenziya.